ايه دراسة الأدب مهمه برشا خاطر تساعدك في فهم الحياة و الناس، الأدب يعطينا فكره على الثقافات المختلفة و يقوي قدراتنا على التفكير النقدي و التعبير، ماهيش مادة عديمة الفائده بالعكس تعطي بعد آخر للعقل و تفتح وفاقنا على تجارب و أحاسيس منعيشوهاش في حياتنا اليوميه و هاكا نكونو طورنا من أنفوسنا.